Tempo kami samengenanuma madedi nadinga seburung seburung tii ngaranera doyot- pwusawongi mosera munamba-namba ko yot-yot teingtun yosenenaan tanda-tanda kumuoalko sera kii yot-yot pahitongenokansarasamokepira a sebelum doyot sera nanaan koman seburung kleak tiin mawetanda tumambakonesi sera wa-wa tengtu pukaw sera kreok mokaan sawengimo a nitu me metanda sera bahwa kami turomonto taansa saradei matmba-tamba kai <hesitation> meinde juga meinde kami dang jadi na'wo naanlaapa aicapa burumatama taansana burung sedap mamanto manto nanuma ma wiam bale juga begitu nanaane matambak-tambak tengtu yu sana bale naai belakangnetu sio pohong-pohong yoma tampa mowitu sera mana-manambak sera ando juga sera tu mambak wengi juga sera tu mambak ni tu pa'tedingan nase burung-burung